ô ry agno ô, tapaky koa ny jiro, anin'izay da ny tanà tsika rehetry da tapaky aby. Andao hitady jiro antrano any itsika da bakeo amin'izay mivory antokotany eto aby antsika, amin'ny arabe eto mba hifampizara jiro.